Bueno, mole, bueno chuun yua este chooyo ntucha vixi kaomito, salayayotli, chaayotli, chaaryo nuu kfst yua te este te houyo nu kunio salayo mole te touyo yala, yala este poya, yala huajillo, chile ancho, ajo yo este yala ntiksaa, yala tinto, kaxion, ntikooyo te chuuya yujdad nuu, salayo yuojaa, xiip salayo harina, te yua kua ja salayo mole chuun, nuu kunio mole chuon, te nu kunio este caldu te va maa chuunio tinana, jii yala, jii ntikfnip chuuyo tee ni kuoni, jii este jii minv ni te ni kuoni, kuoni in caltu chuun, te nu salayo mole koo yua kua kuu.